Min kam, ndikka mi laara video komedi, gam komedi ɗo kam hokkete seyo, hokkete nanol belɗum, jalnetee, waɗay a yejjita pats sunooji ɓee ɓillaaji nganna e ɗima. To a laara komedi kam jaleeɗe ɗe watta ka jalugo ɓeyda yiyam ɗi ngima gom.